Isroil madaniyati yahudiylik ananalariga asoslangan bo'lishi kerak va undan tashqari u davlatning o'zi va madaniyati ham aslida mavjud bo'lmagan bo'lishi kerak edi! Hozirda ham unaqa davlatni tan olish mumkin emas! Unaqa davlatning o'zi oldin ham mavjud bo'lmagan va shu qatorda uning asl madaniyati ham mavjud emas! Sababi u davlat mehmondo'st davlatni ichiga kirib, u davlatni bosib olgan.